Nu ku issea injo anu, areng poko' kaju bangsa injo mange jati pute, <hesitation> pokok keloro, pokok pao, pokok nangka, pokok kaluku, kaju bassi, kaju bajang, jati biasa, jati eja rie todo, <hesitation> jati pute rie todo, kaju <hesitation> na'nasa rie todo, kaju sappajeng rie tojo rie todo, kaju anu kanari rie todo, pokok ambas rie todo, pokok pettes, pokok loka, pokok jammu, pokok pao, kaju rita, pokok parring, pokok gatta, pokok rambutan, pokok lassa, pokok duriang, pokok kaju, we pokok <laughs> kaju anu kaju kaju apa isse naik nu nganua, kaluku mange, lohe kalia punna lani sabbu ngase iya.